السؤال الأول: "ما أكثر شيء تحبه في حياتك؟" هذا يساعدني أفهم شغفه واهتماماته. السؤال الثاني: "إذا كان بإمكانك تغيير شيء واحد في حياتك، شو بيكون؟" هذا يكشف عن تطلعاته وطموحاته ويساعدني أفهم شخصيته بشكل أعمق.